لتنظيف عدد كبر- كتب كثيرة، اول الشيء نسويه، نفرز الكتب. نأخذ وقتنا نشوف كل الكتاب عندنا نحاول نقسمهم حسب المواضيع <hesitation> وأنواعهم. بعدين ممكن نحط مكان خاص للكتب زي رفوف نحاول نرتبها بشكل يصل علينا الوصول، كمان الكتب إللي ما نستخدمها كثير نحطها في حاويات صغيرة، والكتب إللي نحب نوصلها نحطها في مكان يسهل للوصول، وممكن كمان نحنا نرتبها بحسب اللون عشان يكون فيه لمسة جمالية.